<hesitation> pues are' mah yanik'axamah ta juntz'ip porque osea que bueno reh nriwii' janaj más kiroo pues sería janaj rikorpiim rino'ooj.